אנא דימה נפרח נהדר עלא תאריח אלמע׳ארבה אלמלאח ואלמוסיקא לאנדלוסיה، כנחס בראסי כנחי דכירתנא וכנרזע אלקצצ ולאצوات לי מאבקאתישׁ כיייחכי עליהא חתא ואחד، וכנזיד עליהום שוויה דח׳כ עלא טפות׳ולה ואיאם אלמדראסה ולא אלעאדאת דיאל אעראס זמאנ, אלמואצ׳יע לי פיהא לאצל ואלפרח כיעטונִי אלחיאת.